Une i kam tri shoqe të ngushta. Njona osht moshatare me mu edhe e kam shoqe prej se i kom bo tetemdhet vjet. Shoqja tjetër osht ni vjet ma e re se une edhe jemi shoqe pi vitit nimi e nonqin e nondhet e gjashtë. Shoqja e tretë osht tri ose katër vjet ma e re se une edhe e kam shoqe qe dhet vjet.